Fevral oyini sevgi, shodlik va hissiyotlar bilan bog'layman. Ko'pchilik uchun bu oy bayramlar va tadbirlar, jumladan, Sevgi kuni bilan ajralib turadi.